Ënt ël temp liber a m'pias ën cazin andé ën bici, però a m'pias anche pìeme cüra dë l'ort, andé fe dë caminade, giüté le persun-e s'a n'an da manca, ma anche ste ën po cugià sël let e vardé ën po dë televiziun e ën po dë social